Won sin yedanii maedan gallin gallin bines dera hamaa iniinen aminen mara gudda laf bona kas jiraa. duub wonin laf bona dandee survive vun innin mda dertu bila debu hiijema yani bila bisan